Mairum hai chamung jemon gom bajra oat barley millet rok no chini chamungo klaisa khe dawui mano. Abo hai manwui jemon mogodam maswui rok bo chwng chini chamungo dalwugwui mano. O chamung rok no chwng asta bo chawui mano. Wngya khe o chamung no mill o sugwui bo chawui mano. O manwui rok no songwui bo chai mano tei maifen swlamwui bo chai mano. Chini chamungo o manwui rok tongkhe chini sakni bagwui belai no kaham. Tamoni hinba o chamungo starch kwbangma tongo tei abo chini sakni bagwui belai nangma.